Enkaito nyine ezemiringo etaano, ogwokubanza haroho enu eyibakweeta musonso, eyakabiri haroho zinu ezikwiisana boots, eyakasata haroho ezindi ezibakweeta canvas, eyakana haroho ezindi eziri nka siripa, eyakataano, haroho zinu boot eziri nka boot ezokusamba omupiira.